Hozirgi ilmiy tadqiqotlarga ko‘ra, o‘simliklar og‘riqni aniq ma'noda his qilmaydi, chunki ularda markaziy asab tizimi yo‘q. Ammo o‘simliklar tashqi muhitga o‘ziga xos tarzda javob berishadi, <noise> masalan, stress holatiga kirib, himoya mexanizmlarini ishga solishadi.